يعني تختلف على حسب اليوم اذا يوم عمل تقريبا اتفقد الهاتف او التفون يعني حوالي <hesitation> من عشر الى خمسة عشر مرة في اليوم اذا يوم عطلة يمكن اربع خمس مرات